Mwesi wa khuranga mwesi wa khabili mwesi wa khataru, mwesi wa kanne, mwesi wa katano, mwesi wa sita mwesi wa saba mwesi wa munane mwesi wa tisa mwesi wa kumi, mwesi wa kumi na moja, mwesi wa kumi na mbili.